नी आदवासी भाषा में भासम मांजरा नी जो रहन। <hesitation> सान ते अन्जान रहा है। <hesitation> रेड़ बात रहा है जोसे की। काहलक मांजरा <hesitation> दूद पे नोसा। खानु खाई गाना चेते उंद्रा मारे नोसा करे अलग। अलग परकारन रहा है ने मांजरा भेला रहा है। पहला आपने बचाव बदले उपर उपर ती कुछ। जाएन है और आपका नुकसान भी पहुंचे देवा से। रेड़ बात रहा है।